<hesitation> Ekusinga o'bwo kuba ottaka swiire rundi ottaka sweire omumuka, ne'kyenda omanye ne betwaaza baata, engeso zaabu, biiki byebakwikirizaamu, ediini yaabo, <hesitation> basomere rundi tebasomere. Kumanya obunti nangeri eza'kwetalizaamu, nikyo chikukira.